Xa' chuhua re' ato' riñan tún xuhue bin nnej bé si a'min anin ruhuaj, sé 'ngo si 'hiaj ruhuaj si a'min ruhuaj bé ta 'hiaj ruhuaj ni'hia riñun', ni bé ta 'hia ni'hia riñan tukwi'ij ni bin nnej nga tukwi'ij, tukuj nga tukwi'ij unan unan ba niinj unan baj nahuij ni tukuj, bé ta min si 'hiaj xuhue nga nakaj tukwij xuj ni bé si a'min xuj anin ruhua xuj, nga 'hiaj xuj ta nánj.